<noise> toh-toh Chife ga gwar harira, sannaŋ baw bumbo gagwar harira, sannaŋ lua a’ga gwar harira, nidi inga kachi waŋ kanyan ga gwar harira, sannaŋ burra gahinka sabanda gan gamizea yan yachine kaŋ go ganda amma dai chindai see, koro agahiŋ kagwar harira. Koro gahiŋ ka gwar harira, waŋ kaŋ igadi kadaŋ kwandaira kway’ka neradin, ikulu iga gwar harira, in ganda chife yanno charbanda da baw ingayyanno gahinka gwar harira, wankaŋ yaŋ gagwar harira noya, chife, baw, da lua, dawankaŋ sai e’gane gangamizea chindodin ikulu ga gwar harira ganda, chindo mo kadday ima kai baine I’see gwar harira, nidi ingayno ga gwar harira. Chifeara asinda wankaŋ dumo see gwar harira indai chife kwayachine da bawwo no ikulu ga gwar harira, sannaŋ ba harorana agahinka hai kafayda inga ezo ganda. Sannan affo gono manchi harira na gagwaro, lakarano a’ga gwaro, dainayzo na gadan katay inga nwari, inga kachi itambayoyo, wankan kachi itambayoyo no ya. Aywodai hakaŋ I gahinkachi noya nima e’mainoya wankanyaŋ ga gwaro harira, baw ga gwaro, furkunda lundayan kulu chinayan kulu dayyan gagwaro.